أنا نحب اسمي بصراحة منحبش لا نبدلو لا حتى شيء، يعجبني اسمي <hesitation> سماتهولي امي، عزيز عليا برشا <hesitation> وكي <hesitation> يتربجوا بيا وكل <hesitation> نحبو كي يعيطولي هاكا نبدا عاملة جو ما نحبش نبدل اسمي صراحة، اسمي حاجة <hesitation> عزيزة عليا برشا ما نجمش لا نبدلها لا بحتى شيء.